Bleu nuit moa zany izy ty zao, io zany da agnisany loko mihaja zany, lefa hamonjy lanonana anao, hamonzy mariage, bleu nuit e costard an'i ramose bleu nuit, robe ny madama, robe de soirée bleu nuit, izy io zany lokone mpanzaka avao koa izy io mampiavaky hoe ah satria mihaja zany, zay e tena hitako amin'azy io.